Hambahar'a pääle tulõ hambapastat pandaq. Tulõ tuu viiga likõs tetäq. Suud piät kah viiga loputama. Noh, ja sis nühit hambit egält puult, egä küle päält kõrraligult kavva aigu, kats minotit olõsiq hää vähämbält, ja sis loputat ärq. Ja umgi puhas.